. Híḃo, kupiawa moġuḃeho numuɭie máźira muḃaye. Ífo nina oso, oso aañananire dólo númuġoniġasii ee- buyiḃo núḃuhuy, amooġo tonainiini náɭimo. múḃerutengẽġaɭie numuiġaɭoñamuo. Máźiramusie fíhiḃo nomuoye. . Dõk kare kare sua numuinini híḃo, numuinini búġaar, numuinini esaḃa purġaɭo kálẽkõ nuġuhuśa, numiininikom káḃombolõ pur kálẽkõ nuġuhuśa, ifo are núyuġasii pask áxamiyuġuġasii kálẽkõ kórehulo. Dõk añare níyuġuġasii meamirenikia kálĩkonuġulomendo. Mósimo ifasõġare ifonifia. Muḃamuṗeġare koafiamiġaɭo śiśero aiḃaikia pur kaɭo kólĩkonuġulomendo kíġinuġuhuśaboġaree. Mómuiniġaɭo purġahuhuyeraloho rekrek, moiniġaɭo ífoniyuġuġasii. Momuiniefasoe dokaree múlu múlu añamereġaɭo amimakaɭo kálĩkõ kuɭe káre.